<hesitation> diamo <hesitation> hi ta ña kadanri dabaxichi ta kan kadai ho o on. tiyá kolo, do oxhini vavai dó va hanana xana xanai na kuchon'na yá'a yá'a koa xin ti'nana na koa yá'a ho o on. tiyá kolo uju es.